Vixí ne kaña í tɨ kōó vi kaña í tɨ tɨ̄ñɨ́ vi kaña í tɨ láavi kanadɨkɨ tɨ́ vi tínna ne nadɨkɨ tɨ́ ñiꞌi tóꞌo tɨ vi kɨꞌɨn tɨ raanchú vi v nañeé dɨ neé nakuāꞌa tɨɨ kīdí tɨvi kāñē̄ꞌé tɨvi.